Ny indiana indray de manana an'lay kolontsainan'ny tia mivavaka aminà andriamanitra maro isan-karazany ao aminy ity. Misy an'lay renirano be zay a, tsy aiko ny filazana azy, fidiovana izy io. M- miroboka ao amin'io daholo rehefa Inde, maro karazana ny fivavahana ao indiana ao, zay tsy vao- maro no voatanisa.